إلا بغيتي دير القهوة، غدي خصك قهوة مطحونة، الما، والسكر، غدي تاخد معلقة حتى جوج ديال القهوة مطحونة على حساب واش بغتها قاصحة ولا خفيفة، غدي ديرها في كسرونة، غدي تخوي عليها تقريبا كاس أونص ديال الما بارد، غدي تشعل عليهم البوطة وتخليهم يغليو وزيان، من بعد غدي تشد هاديك القهوة ديالك، غدي تخويها في كاس وغادي تزيد عليها السكر على حساب نتا الحلاوة لبغيتي